Kuako jae tembiporu ikavigue, ñañovatu vaera yanderembiu, jare ñamoröïja vaera ɨ, kua jae ikavi yae ñanoi vaera, aguiyeara öikomegua yandegui tembiu reta